Ayewa cine dum ana ɓuba sanne sanne satuji dum ana wulla sanne sanne, djone ka hakunɗe funage e hirnagee gendiiɗi. S <hesitation> al ruunde Siin ndee, kañun ɓuuɓol muuɗun heewaa nii fuu. Kaa, hirnannge gaa walla ɓaleeri kañun ana ɓuuɓa sanne.